Karazagna môfo mamy zao ai, misy zao gâteau: ohatra hoe gâteau au chocolat a, gâteau au yaourt a, opéra a, mille feuilles, de <hesitation> cheese cake, de <hesitation> misy koa o <hesitation> menakely regny e,môfo gasy e, <hesitation> misy koa o <hesitation> godrogodro ô, cake e, de <hesitation> misy koa le môfo vany regny, agnisany môfo mamy dahôlo regny.